Iharusi inchima yeyi ino yantu yaka kusanyika palipo nga iyajadili tuomve vina- vina- vinavi twitichi chani iyalu pi yalu sinjipe aii ino ili insuma sana wusi ibuguza kusi kusichani kusi matatizo wonsi yana katokea mali kelele mala chani mala wuya atahi tavi mala wi mala wi awe iya sio harusi insima. Iyasu iyalusi insima pia yatia yakapela ngalino ushirikiano sana wulma bibi harusi ku upande wa- wakumwanaume papa pano yakuo mbele sherehe kuchita chani kushirikiana kukaribisha yantu ali harusi nzima nantu monga anda kwenenga mwikala mkuu kwenda kulala, kwi harusi ndali pendeli yachima vasana yakaloleka yeninga mwasi wapanda nwe panda kusu kujishusha avini pakeleka vivyo ya- yanekala yana ndatatu umwezi umwaka miya tana awi tabia ngaulini tabia ziziii fuma uli mwa u- ulimuno itabia zeze ngau tukusukuzi tali Aseze zile zem zikam jeka kualibia natindwa kwene au itabia ziya ziya musi kumwao kut- kutokana mazingila papu kunuti hasara kulima mamkwe au kunga ndakono kuno muka ishu nowako ngawa zizi tabia zinga kupelekea ut- uti nimwindo ushauri uno kulando kuyapa chitu cha kwazna kujishusha ngawa vuwangu mosi uji shusha nga nomba wenju chikosea ujishusha- ujishusha uta vwange avwange baadae ngawa tuzsha uti ilio moja, mbili tatu nemwi utitivi moja mbili tatu papo maishi au au kabla utingile kuloli tabia zshaya kumwao zshakwe dadao, mamao, babao mazingila pamo yaliuli chiche chima kusaidia sana, asin- asining kutisha mambo ya muumbanda ukutwala panji pasiningo bola ngamlini tatizo mwite natayaze yaidi ya tatu yane yae yaya nuta yaya <hesitation> shauri